في الليل نجبط الكوران، نننننحيلو الكوران، نسكتو معنا، فصباح وقوم صباح نلقى الثلج سراء، ننفرغ هاكا الفريجيدير كامل ما نخلي فيه حد شيء، ونعملو تنظيفة بيهية بالبرودوي خفيفة ونمسح بجده.